<noise> umwesi kwa kumi nambili, <noise> ndyandi inokwa sana isheherre jira <noise> kwasababu, <noise> ukutengure umwesi gwakwanza tarehe moja, <noise> impaka ukusika umwesi ugwakumi nambili tarehe therasini au tarehe therasini namoja. Kwangu susyawe tivanadamu ningumu, <noise> kwasababu <noise> tukendera amambo amambo moloswi, wesipa napange kwalwala lwene lita aaha! ukwakumi nambili jundisiha, lakini nandikeleunguluve pange, ukwakwanza kukwa ndiswa, au ukwakwanza kukwa nandikamale, ukwakwanza kukwa nditamwa. Kwahiyo pondyandisye ukumwesi ukwakumi nambili, imwesi kumi nambili ikyinu kivaa sana, <noise> kawetea binadamu <noise> valivalingi ava- avalimile ukumala umwaka ukwa, valivalingi avapate ichangamoto isyamwaka ukwa lakini navasiki ukwakumi nambili, navene valikutamani? vasike ukwakumi nambili, <noise> vafunge umwaka lakini navasiki, <noise> ujungi pangiswa bahamie, isasi saa sita kamili, <noise> ndikwingira munsiki ijingi, lakini sas sita kamili iji namwene pwiswa. Lakini nunguluva andovwise, naningasaka ukutaivi andosisye imiaka kilingi, impaka itarehe kumi nambili jamwesi kwakumi nambili. Kwahiyo patale sana anyepwise amambo amaloso pamie pakatikati apa, tena awungu wakati twatipata amambo molosu amakumu, <noise> mpaka vimunu gwikate itamaa, <noise> ijakuwishi wita nguruve bora une ndinywe isumu, <noise> au nguruve bora une ndiswe <noise> ili kusudi kulingana ndimala amatatizo kundina kwakwe, <noise> lakini unguruve, ikukukendesya kunzira uve isyinu simanyiri, isyinu katekemere, wiwona ulukire, atimaye usika umwesi ugungi haa! umwesi gwakumi nambili, kwahiyo une isikukuu jangu jamwesi ugwakumi nambili, ndyanukujinokwa sana, kulingana unguruve amambo amolosu, akanyepwise umwaka unguke. <noise>